Gaat fazare amun kana afnalak sinamun tifnaga naguna mas ah tuaa nagu fehwalau naguna mas <hesitation> skul doxo nagu suruk amun pepa zinim maah nagu wokang amun saan kana doxo waanim fezaraing farawuk tuaa tuaa nagu fezarang farawuk nagu izi dox lavaal nagu langaar langaaring nama maan papa kawit naa doxo nagu fezarang farawuk mah nagu langaaring amun saak maar naguna wut naguna wokim awaata papa maah nana kana mazik pana dodor dodor maah kawit naa roxin azaak kaiyi kaiyi langaar nagu fehwalau amun saak di waan himaan di waan di woking amun kainkain amun rong farawuk mah. Kawit na gat <hesitation> aizing doxo labina tamon gu soxot guna balaas doxo guna mas langaar pana amun saak di lapuk panu maah guna langaaring amun dodor sinanda maah guna wokang azaan <hesitation> sapos gu langaaring amun saak wer kawit di kawit di liis azaan doxo sunum skuling doxo sunum kawit gu naaf guna baalas wop gu soxot guna baalas pana. Ka doxo guna wokang tuaa gu langaaring amun saakdi fehwalau maahdi zi kawit ka roxin a woking sinanda dina liis amun kawit amun dodoring doxo sunum amun saan we kana dokdokang nu maar xo guna raa- in masing gu izi xo kawit gu gat a wokang nis ko kana wut maah kana wilaan nu. Kawit na roxin azaak panavuna nu nanga kawit gu soxot guna langaaring papa maan mama maah gu baalas uning kare sapos <hesitation> gu soxot guna baalas soxo azaan doxo guna mas langaaring nana maah papa nana maah papa adoring sinanda ka doxo panavuna nanda di raa- in amun saan angkanan murlawa nugu tain di raa- in maah di rexas adu ooh amun saan angkere kawit naah doxo mah kawit na doxo afnalak surugu kana wut maah kana walos a vot angkere kawit na doxo kana wana ma kana himin arawuk kana pipe kana fezaring kawit gu roxin a wok ma gu roxin a pepa doxo avaal guna suruk a moni vaah kuna wulaang avanganing sina kawit gu roxin amun saan angkanan maan guna waan ka guna liis a hatwok siin papa maah nana. Guna lukautim angnu varai analak sunum kaak kawit na ramai doxo marazart ivuna araan papa maan mama di piat gu izi doxo tua gu fezaring varawuk gu langaaring a doring sinima ma guna baalas doxo kawit gu soxot guna langaar gu fezaring gu fehwalau gu waan gu himin maan nis ko kana langaar sinandia di baayak puah ya xo ma kawit roxin ya avaal sunum maah kawit gu vanong fatele sait a skul. Azerekain pokang ko guna suruk panavuna kawit gu roxin a pepa maah amun saak kawit di soxot amun lain kawit di roxin a pepa kuna funa azere kain rexasing di gat kuna wokang amun wok angkanan kawit di roxin axaan a pepa kuna wokang akain wok angkanan maaluf nanda dina wule xo dina izi dina rangaas Maah dina piaat sore ni ga kanaf gana langaaring papa maah nana maah kawit kawit ga soxot kana langaaring nandia ga soxot gana gehwalau mah gana fezaring ga waan ga himin maah ga wokim amun kainkain amun saan mama maan papa kawit di soxot gana wokang yaah gaa waan kawit sait gana langaaring sait a teacher la skul araan teacher ka veszaring la skul ni xare ka milaif laxur wana des nis kana langaaring a teacher zait mah papa maah mama di ramarat ko mah di piaat oh afnalak surugu laasang ko guna start langaaring nima maan guna baalas afnalak doxo kawit mase gu soxot guna saleng amun funalak garawuk maan gu wokang farawuk amun saan faadul amun saan papa maah mama di piat tuaa gu wokang gu waan mah gu wokang kawit na doxo zait sapos gu Gu waana baalas doxo guna mas faalas a doring sinamun saak di lapuk fanong maah guna baalas doxo. Amun saan ko kana peh rakzart amun saan kana waan maah kana doxo beh. Maah abina zait kuna gat avaal guna gat amun saan doxo weh kana fabolosing aizing doxo sunum mah nana maah papa dina nanaam mase dina namaan ko maah dina piaat oh afnalak surugu ka baalas doxo panavuna ka langaar zinima tete zi- na maah ka baalas doxo maah yaak nan beh.